Ntí iyo na kú ja ja vijin xeén, iyo ja ijnɨ xeén, iyo nu ja neé a vijin te ja ini a vijin te ntua ijní, iyo nu nu nu ja kunté ntaka nullantá tañu'ú kutu yuan ntasamao in tiempu ja ntajñúú nu ntajitnu sávi nu kejaá yu'uva ku'un, kejá tachi kána <hesitation> iyo nu kasi ni kejaá ini xeén sa'a yuan ni kú.